kenda na to'durjö tomore nago na midijin ko jur i kikölin ka'de ka'de kiko togeleŋ kenda na tikinda ŋutu i toden ko jurön ka'de ka'de i jur kata ni

Reto lo mogga 'borikot kulo rereŋo yi kikolin jore . Kiko' togeleŋ a nyoi na ŋo' gbo ge lemunyo matunda ,ko kule' logon lo luŋgu 'borik a puruts kulo , kilo a tikindi' 'borikot na ŋutu' na si'dani 'bura a gbe'de ,ko kuwo nake

nan tiju 'borik ko mede nio i kulya ti moka na maleria ko kiko togeleŋ a toto i lemesia kata tomurek a gbe'de a kiko lo pirit na i kukuna a nake ma gboŋ kimur a gboŋ kata

nan bubulö rereŋgu na kimur yi koja na nan yi diŋit na toto ko togeleŋ toto yi lemesia kata aya ko tomurek a gbe'de metet nagon di ti parara gwe kata kode lombo kode ti lomba ti bge'de kata kadini

ŋo lo welun kwe kinet kata lo na denda di gbe'de parik ko nan dendi di ko 'de'dekan kata yu kode ko yani mimiyen parik a nan dendi di lo ŋo bgwe'de parik a nan i diŋitan kune liŋ yeyeji di lo ŋo au lo pupu'do kode lo bgowunda ŋaŋo